ס'ווענדט זיך ווען. יא, צומאל איז עטיש צו ניצן טעכנאלאגיע צו בעסער מאכן די מענטשנ'ס לעבן. און צומאל איז עס נישט שיין און נישט גוט. ס'קען נאר חרוב מאכן ווען מ'ניצט טעכנעלאגיע פארן מענטש.